Misy karazany roa ty ronono haiko: rononon'aomby le misy koa rononon'aosy. Mampiavaky azy, rononon'aomby zany <hesitation> tsy de matavy laha ohary amy rononon'aosy. Rononon'aosy zany matavy kokoa.